Au earo ola aonai au pama laka oa eaulimalima gena ririwa eauna kwauna gema vaaguguluana. Augeku ririwa no vanuga auna kea pere nama kolemana pana kilagia. Au earoola aonai eaulimalima ugamagi namana kea ema veaikuna eaukea pana kilagia aonana. Au geku nama wa au geku ugamagi wa pere nama vanuga aona pagara aleva guluvaligu pagara apia, pagara vaa vevilia vanuga kalavo kalavo aorai pagara vaa vevilivevilia vanuga kalavo kalavo aorai o rawapara kalavo kalavo aorai. Gera eau maani gaura rigona o aikina gera maani aisira lua eskira velakara lua pegere maoria ne gulu valigu rekea pagara vevili vonai. Pagara laka pagara veavu, maani pagara maoa agira, vonai pagara vaagelora wan kina kjara pegere veniria ne numa aura pagara kalaria. O aikina vanuga aonai inagulu rekea pagara alaria. Lealea aura kia geria lea kara pagara viria momo leara, toileti leara. Geria nanu kiara pagara guuria, <hesitation> nanu aona pagara aleva, raopara pagara aleva, ropuropu pagara kuliria rao para saidina maparara pagara relea. Venekaau gena inagulu keara pagara kulugira. Ia gera Elementri mapagara aleva, geria vevaaripa kapuna maguguluna mapagara aleva. Ia gena otipele mapagara aleva, pere nama ia maparara pagara inagulu koukou ne eau pagara kalaria, aikina vali reka gerakana nera vanugana aonai alukou pagara apia mapagara veamai ia gera leu rigo ovoovonai ia gera geiti o gera vegiao aura rekea pagara aoria. Ia gera taraka geverage maina o wariwari aora geverage maina pagara api ao aoria geria leuleu aura aora pagara sekeria, kuku rakavara o niuniu aura, pagara apirigoria pa pagara vaikilaria, kwalana ia gera rigolo makina eve amaina aurai voau kumukumura rekea pagara kalagira ne ia gera vanuga pere nama wara Ia rekea ewagumuna anai wa kipo evevagi auro geria vidio gaapirana gaurana gakilana vulaa ralemana. Vula a ralemana nagaina na ia ewaikule aonai ia gera vanuga aona pe ai namavagi, ia gakilana vula ralemana, vulaa ralemana, ia e piksa kawa kawara eau evavegia rakavara gauarana aoni limalima gegirana wa ia gera vanuga ralemana eragena wa voia vo aikina wara aerawaliana. Auraine au geku ririwa wa ia vanuga aura maparara wa aikana o vegiao aura o rupu velera ia pagara alu ali ne vanuga kolemana kia pagara kilagi kilagia e lainina aonai wa ia gera kapu ao pene rakava vagi, vali uvera vovagi gelaka oana, iaoiao maki vovagi agiarana giagia aura aorai o kekea aura aorai iana agiarana. Maanopara rekea geve alina gevevagina, manopara geleka gevea rakavarana, ia nama gagiarana. Ia raka pe kala iwa ia gera vanua aona pene nama auraine rupu velera o vanuga velera raira gavirigirao aura, alukou kara pegere keagira ne ia vanuga aunilimalima maparara Keina pene ao kamuna pagara rigo ne wa eau pagara laka ika vevenia e pagara kamonagia venia o verauleai, e aunilimalima ka genai ugamagi namana keia wagia na ae kilagiana kwalana ia e kalina aurai o aikina wavine genai ugamai namana ka wagia na e kilagiana kwalana ekalina wailamo gekilawai kilawaira aura ne ilana geruirana gevirigiarana ne geinainana vanuga aonai. Eia kei emarelena auna o ogamagi namona pene kilagia aura aekilagia kwalana ilamo geve virigina aurai ne vonai ema ika wara